W'edwuma ntsi na nnya mber dɛ ebɛkan nwoma yi ehu. ͻwo dze sɛ ͻba no dɛ anapa esoɛr na eyɛ dza ebɛyɛ nyinara wie na erobͻkͻ edwuma a, ber aetse wusu hɛn mu no, etse mu nyinaa no fa buukuu bi na kenkan. Dɛm no erokͻ a erekenkan, ereba a erekenkan, ekͻͻ a ekͻyɛ w'edwuma, eba so a, ebͻtoa w'edwuma do. Ber a edze bɛtsena hɛn no mu no dze, ibotum dze akenkan na ͻbͻboa so ma w'akenkan so edzi mu dɛ mbrɛ epɛ.